<hesitation> Sɛ menye mo dɔfo tse na yenyinyin a dɛ hɛn mu bi bowu agya ne nyɛnko dze nkɛ emi de mɛpɛ dɛ Nyankopɔn ne pɛ na ɔnyɛ hɔ. Ɔno na Onyim hɛn bra nntum nkyerɛ dɛ oyi nkɔ anaa oyi nkɔ naaso sɛ ɔba no ke- nhyɛ ketsee dɛ memfa no mu kor a nkɛ mɛpɛ dɛ hɛn beenu ne nyinara yebefi ha da kor osiandɛ yeetum atsena ma hɛn enyi efifir dɛm ne dze ɔkor fi mu a ɔbɛyɛ ɔkor yaw. <hesitation> ebusuafo <hesitation> nkyɛ emi mosusu dɛ hɛn nyinaa hɛn kɔ da kor dɛm na m'adwen kyerɛ m'.